हम गितार और पियानों में गितार बजावे में ज़्यादा। उसकता रखते हैं क्या है कि बदलत समय के। अनुसार गितार के ज़्यादा महत्व देवल जा सकते हैं हर। गाना या फेमस सिंगर लोग भी गितार के यूज़ ज़्यादा करते हैं। हर गाना या फेमस सिंगर लोग भी गितार के ज़्यादा करते हैं।